A a nzata bwaatiye bosə she bwaare a dɨ parə a iye dɨ rodə sudɨ ordə gokilə she mya dɨ zimə ra she myadɨ kɨda taa ɓəgən ndadɨ bwaare gəkɨlə myenedɨ ɗum sɨzɨmtə bwaare ɓogən tənedɨ haw sa mya dɨ wa dɨ waken suya mye ne dɨ dɨm taa kaarə, bwa re ne dɨ haw shinkafa ɓwaare ne, dɨ haw zume bwaare nedɨ haw lamɨtə ɓwaare nedɨ haw she hananany iye myadɨ hawtɨrə mye ne dɨ dum she mye ɓa hawə my dɨmshe, she dɨ dɨki she dɨ mɨɗa dɨ kɨdə a ɓogə tinə she a mada a nyerə sosai she a nyerə a ite hye kana dumə lɨmətə hye ɓa ɗara asə sa gəkɨlə hye ɗimə ga gwadə nə nangya ko kuma hye ba ɗa je makaranta ie mye ba dorə sabulu mye ba 0or shi subwashe ka mare she furi furi mya du ɗa tirə hye kan gurə hidə ɓəgə a zatturn kara a lɨmə ɓəgən mye ɓa dərə ka taa kpah she hye wudaa ɗara tənadɨga kənə gəkɨlə ye she a madə a nyerə ɓəgə a lɨmə tə mya dɨ ɗa tɨrə she a mada ɗa ɗukə kəndəsə ɓəgən da dawa dawa da da gə ka pepepe a lɨmə vondəsə a mada nyera hye ɓa hawə hye dum sɨzɨmtə hue ɓa dɨm sɨzɨmɨə. <noise> Kɨɗa te hye ɓa vɨda taangus ndi ba mina pɨrgə <noise> sa hye dɨmə so shingu a dɨ ror ɓwaare wahala bəgə anzo anzo anjiya sa mya dɨ bəyə ɓwag re nə kəndəsə ɓəgən myeko na dɨ ngutən ka kaka pepetə mye kana dɨ sur kəndəsə a hankale mye kana ndɨ gur kəndəsə hankali mue ɓa kədə ka shedam iye mya dɨ dɨmə gəkulə mya kɨɗamərən hyeka nidə zi mattə bəgən mye kana hawə mye he hawhaw gbangye, mye dɨ dɨm taa, taa he dɨ pɨra mye ɓa mada sofa she mya ɗa she hananang a mye ɓa sɨ shi a tilə aha nə də mya de mɨna naa sa mya dɨmə so mya modə ta kɨɗa she myawa ɗa sa kana mya ɗa ka she myadɨ dɨ dɨmə səungnə ɗɨki gbah she mye ne də hawi a njiya mye ne dɨ dɨmi muadə ne dɨ gəm a njiya gəku lə myawa da hyentə ka she mya ɗɨmə kana a tɨfa kana mya ɗa iyentə karə gəkɨlaturun myadɨm sa mydɨmə gəkɨlə mya dɨm sa ɓa gwam mye ka nidə njiyanə a kana mya sa myatə kətə a ror njiya ɓwaara ɓəgə gəkɨlə njiya ɓwaara myene dɨ ɗɨmshe də mye kana nza a nza ɓa bɨhe mimote kpankpanye iye dɨ dɨmi ka shinkafa a njiye ɓwaara hue ɓa nza daga hakpite ba a zə a mburtɨ fore tedi mbarən a mbəli gəkɨlə kəndə foro tənedɨ puri, tənedi pɨri kəndə foro tonanə purtə dɨ puri dɨ purshe purshe dam, tona nə purdə dɨ dɨ purshe dam dɨ puri to myekang nidə shiung mye ɓa leyatɨ mye ne dɨ to dɨm she a njiyanə sa du a niyangnə mya wa. Kəbdəshe dam myi kpankpanye fyanə tənadɨ ɗa bəngye tona pukdəshe də hye kana pwara zume hye pukə bongye hwa kɨɗa zuməun ɓa vu wahala gəkɨlə ngulatə wahala. hue mbula ndadɨ venə hin mye fyanəu mya dɨ jengdenə a vor bongye hyina jongyə bongye gəkilə hira ngula zume hin kana jonguə bongye ko a vor likitə nda purgə so kepe mya dɨ jongyə bongye a ror likitə mya sɨkulə nda n dadɨ ror je nyadətə gəkɨlə tonandɨ purtə ta puri kondə foro ɓogə mya maɗa mɨndə shingu a manadə shi muadɨ mbula she dɨ kake mya pukə mya sɨ kandərəna hodye hye kana madə ɗə hye kɨnə auda ɗoro ɗong mya kanyə sheta mbə she amada myu madaa kiɗa she she a madə kɨɗə a tɨlə hanə she myadɨ dɨmə tonawa konə ɓwaare ko hye dɨmshe ɓoti munə mbogə shingu adɨ kanɨ hye kana purə lɨmətə gəngnə anda yau karə hye ba ɗorə ado ɓauti hye ɓa ɗorə a she fyanə kat hyekana purə lɨmotə hye ba dɨmatɨrən hye dɨ məw ɓgən tedi mɨna mbarən ɓogə she a maɗa nyerə, she a maɗa nyerə mya yə mba she a ɗorə sɨnə mya dɨ nyisə bwaare myeta mɨna də she myadɨ iyenokarən ashe nə myadɨ ɗiməm njiyanə peperi nə həminpura vov miye njiya nə mya dɨmə a mya vɨt shingu a luenokanu pepe sukɨlə.

A myeta kobdərən she mya ɗɨ dɨmə a mye ta pukdərə pepe she mya dɨ dɨmə a mya ta zɨmi ka pepetə gəkɨlə myatəa gibgə njiya nə myatə kana gibgə njiyanə mye kanənogm mya ɓa dɨm pepetə hye ɓa niyə amma hawo ka gbangye ngura pwara she ka mu lawuɗa ka rə a hwodiye mye ta sa ɓa jongyo ɓole mualə gə daasa ndɨɓa dɨmə a laga nda mban a dɨmə ndadɨ mba daase a dɨmə se nda mɨna yɨ daase ko kuma se nda mɨna nda mɨna nda mɨna dor daase a lɨmə du doro nda bə ɗa mui kankanniye fyanon donadɨ dɨma hye ɓa na hodina kade nə də kat a hodiye mye takadərən mye ɗɨk dawa ganə mye dik zume mye dɨk kakɨtə ganaa kondawulasə mye takadə hwodiye kan kat bole tajangyu shiungnə mya payadərən mya sha pedərə mya tolə mya suwa mya muɗə gashe mya laga mya dɨ daare to bogə shi nə kat mua wa ɗatirə mya ka haw dawa gougnə mya ful gə dawa a ɓogə pukpuk mua wa mbida ko ite mue ba sabo bole ka paa njiya mue ɓa ɗɨkə anjiya ɓə tamdəda mya dɨmə dara she a lɨmə soungnə dɨki gbogə wunkana niyə daassə she a maɗa forə ɓogə jedi le daasa sa ma kana muu sa tɨ sɨ nə a mya dɨ laga myi kaukpanye a du ngɨr ko darə daare a ɗa kyawa ye furi furi suunə karə sunə tonədɨ laga gokɨlə daara to na dɨmə a pepeyə tonawa wozokan ɓogə tayo duasə də kondoa hye dɨmə gonnə. Sunnə a hye dɨ lage, gokɨlə mya yə mɨna mba daare a kobdən gokɨlə mya lagashe ka ɓole soungno dɨki shegban, she batuwe a shi kan kan daase a i pepeni gougno tonə i hashe muadɨ dɨmo, a iyenokarə soungno dɨki wunkaniye sɨzimte mya dɨ zimə ɓogə a di shika ɓwaare ka sɨdɨ orto sɨtɨ orto ɓogə a mada nna situ ɓwaare voundəma gongnə jinə dɨ donə ka sidɨ ordo gokɨlə she mua di zɨ mə gokɨlə fyanony myi kpankpanye tona dɨ ɗa she darə mya dɨ daa vake mya lufa fite mya zɨmdɨrə gokɨlə sɨtə ta nyero ɓo ɓogan shiung kat mya wa moda datɨrə ɓogə mya purə zɨm hye mare she a maɗa kɨɗə sɨtɨ bwaare anə nyerə te dɨ mba weto goungnə daga hanə a a a muɗo ɓa a mudə ba yə bolki a muɗə yə yanga tedɨ mba weto gonnə fyanən myi kpankpanye a dɨ waya dɨ bashama tonashi numun tona munə muno tona waya tona shi gyawaka tona shi ɓajen hye dubwangu kat tona woyo ka bwaiye ɓogən ɓwaare oyə mba wetə golə sɨtə aa dwattə sɨtə ɓogən orto kɨdəa sɨtə shinə kat tona vor she ɗɨki ɓogə urata a mada kɨdə gokɨlə myayə muna daadə she to shinə kat done di mwatɨ a ɓwaare a leyatɨ mye she da kɨdə a myo kangyə mya ɗarə.